أينانم من أنه الإنسان قادر أن هو يغير مصيره لأنه تغيير المصير ينجموا الإنسان آآ بالدعاء وبهو كيفاش يخدم على تفكيره شنيا توقعاته شنيا آآ إستعداداته شنيا <hesitation> طريقته في تصحيح نفسه في تصليح نفسه كيفاش يعمل العبد وشنو حاجات ياخذ بهم باش هو يبدل روحه فأوتوماتيمو ينجم معناها يغير مصير ينجم يغير حاجة يعني.